Tamin'ny tao roa amby valopolo sy sivanjato sy arivo ô da nahazo fahaleovan-tena ara-panjakà tanteraky i Kanada baka amin'ny lalà momba ny sata-panjakà. I Kebeky kosa anefany da niezaky indroa i vao nahazo fahaleovan-tena nandritra ny fitsapan-kevi-bahoaky tamin'ny valopolo sy sivanjato sy arivo sy dimy amby sivifolo sy sivanjato sy arivo.